אִנַא קִנְפַדַּל נִמְשִי נִתְפַרְג' לִי פִילְם בּוּחְדִי, עַלַאש? חִית מוּשַהָדַאת אִל-פִילְם תַּגְרִיבָה פְרְסוֹנִיָּה קִנְבְּגִי נִעֵישָה בְּלַא תַּשְתִית, קִנְקַדַּר נִרְכַּז עַלַהָא אִל-קִסָה וְאִל-תַּפְסִיל דִיַּל אִל-פִילְם עַלַהַחְטִי. אוּמָّا אִל-עַזָא קִיְבְּגִי יִקּוּן פְרְסָה לִדְרָשָה וְתִתְעַאמַל מַע אִל-נַּאס סְוַא אִל-עַאִלָה וְלָא אִל-אָסְדִיקָاء, קִנְשּוּפוּ וַקְת לִתְגַ'מְּעוּעַ אַכְתַּר מִן כּוּנוּ מֻג'רָד אָכְל.